<audio distortion> hiasa aloha zany zaho. Ordinateur portable, kitapo, ah chargeur ordinateur portable, telefony, stylo vô ah bloc-note gny tsy maintsy ataoko feno, complet miaraky aminaha mandeha miasa. Gny rano angamba fa misy avao agny ampesana agny.